<noise> toh – toh Fitilla Haŋkaŋ anfani agatai sabida kubayra, nigahinka middi di fitilla si’nisai daŋ gahinkin nama, gwaŋdi gihinkin nama saŋnaŋ da nori nin nama nigahin ka zaka middi ku guna, dasinda baturyaŋ nigihin ka kwai habu kadai ka kaŋda kadaŋ walnaŋkaŋ i’ga naira kadai kadaŋ, inga kachi fitilla hinfani. Di fitilla si nisai nisi nisi ma nigwai kani da chinto niga, dan haka gwamma burra ma duwa ka gayi inga kamba ga, abisa burra sai burra ma duwa ka gayi inga kambaga abisa, wankulu wadin ingano burra ga ba. Da burra ga fitilla dai nima dai nima kandai nima dan nima waya haŋkaŋ ga nigadaŋ nimadaŋ batur din middi nima guna hankaŋ niga guna di nori nin nama nigadi, di daŋ kinnama nigadi, da gwaŋdino ninnama nigadi, irkwai dai masi kaŋda assalama kuluga ir’kwai mabaikulu hawu dabu, haŋkaŋ e’go nwaray ir’kwai mino amino haŋkaŋ i’ga nwa haŋkaŋ burra ga nwa burra e’yali ma nwa, ir’kwai ma baykulu kaŋga chaichi no burra masi zay burra masi kwam, Ir’kwai ma burra nodai haŋkaŋ burga chaichi, amma dai fitilla amsa wo kambo amai noya, waŋkaŋ ay gahin kinno aynin no, amai noya dinyarda shikainaŋ, dimo dinga gwaitai nisinda fitilla ni gwayo si bori gaŋga mizai furkunda lundayaŋ kulu gahinka kaŋ nisai ara waŋkaŋ.